Ny fomba fikara- ny fomba fikarakarana ny hena asesika atao amin'ny <hesitation> hamburgers a dia tetitetehina ny hena dia avy eo alohina miaraka amin'ny episy dia izay vao hendasina.